Raha hoe <hesitation> hoe misy olona marary de misy biby marary de hoe zovy no vonjena. Ara-dalàna tsara raha hoe le ologa no vonjena satria le olona no managna zo maha-olombelona ananjy ka noho izany a tsy hitovy am'biby mihitsy izy satria raha ohatra lay biby no vonjena de mety magnis- las- lasa karaha hoe magnisakisaka le zo maha-olombelona an'le olona zany le toerana misy ananjy, de zaigny mahatonga hoe sy mainsy lay olombelona aloha no vonjena zainy vao ilay biby.